ଆପନୋଂ ସାଧାରନୋଂ ପରିଵୋହନ ବ୍ଯାଵହାର କରିବେ କୀ, ନିଜଗାର ଜୁଲାଈବେ କାଁଗୀ। ମୁ ସାଧାରନୋଂ ତୋ ପରିଵୋହନ ବ୍ଯାଵହାର କରିବା କୋ ପସଂଦ କରେ, କାରଣୋଂ ଯା ଅର୍ଥସ୍ତାଲ ନ ହୁଈ ଥାଈ ଏବଂ ଜାତାଯତ ଜୋନୀତ ଚିଂତା କୁମୀ ଥାଈ।